هذا منزل أحلامي بيكون من ثلاث طوابج إله ملحق حديجة مرة كبيرة وايد واسعة على مر البصر مافيك تجيب نهايتها محاطة بالزروع من كل الجهات بيت يكون دافي ومليان أمل وحياة وحب.